Mbáá mbaꞌja inii ríí-ríí- naꞌphu xa̱buanuu nani̱gu̱ꞌ mba̱ndaꞌkhoo ú ikhúún, mbá rí nutháa̱n eꞌní. Ikhaa rígi̱ nuni̱ jma̱a- jma̱a- exí má, nuju̱mbi̱ exí, jamí xúꞌkhu̱ má nuni̱ jma̱a aan rí nutháa̱n panélá mangaa. Xúnii ini̱ rí eꞌni rígi̱ rá, aan nuthé ya̱a̱ jamí xúꞌkhu̱ má nuju̱mbi̱ꞌ inuu e̱jui̱i aan xúkhu̱ má nuni̱ náa̱ molínú, molínú ñawún xúꞌkhu̱ má nurakhúa̱ aan tsítsí- tsirakhuáa̱- asúka̱a̱r i̱ndóó má nurakhuáa̱ rí nutháa̱n panélá ikhaa rígi̱ igi̱ndawaa̱ꞌ phú ma̱ndaꞌkhoo ú ndasku̱ꞌ eꞌyo̱o̱ ikhúún rí nakhu nákhí tájúún, ikhaa rígi̱ mi̱ꞌtsu mbá xú wéndoo̱ xú mbáá mbá rí mira̱tsi̱ mbá chíclíꞌ o̱ mbá palétá ikhaa ríꞌkhui̱ iꞌphu̱ tsú nakhí wajiúúꞌ, nga̱a̱ ikhaa má nikhu mangúún rá, pú ma̱ndaꞌkhoo ú iyasku̱ꞌ e̱yo̱o̱, mbóó má rí migamíí ríndoo̱ mi̱ꞌtsu rá aan migamíí ma̱jmá taꞌja̱a̱ꞌ murí tsíŋii̱ iyaꞌ o̱ tsítha̱gíndawaa̱ꞌ iyaꞌ ma̱gi̱i̱n <hesitation> mi̱ꞌtsu mangaa, ikhaa jngóó má phú ma̱ndaꞌkhoo ú gíꞌdoo numuu jamí xúꞌkhu̱ má na̱ni̱gu̱ꞌ mangaa. I̱mba̱ má rí nani̱gu̱ꞌ mangaa ríí nutháa̱n <hesitation> naꞌga̱a̱ exí, exí naꞌga̱a̱ jma̱a xúrí ga̱jnu̱ꞌ. Jayuuꞌ ñajuunꞌ, i̱ndóó numuu rí na̱nguá ekhi̱i̱ xóóꞌ. <hesitation> Imba̱ rí nani̱gu̱ꞌ ikhúún mi̱ꞌkhu rá, ríí exí o̱o̱ iga̱nu̱ꞌ naꞌga̱a̱ ganu̱ꞌ má rí yáá nekhi̱i̱ má wájayuuꞌ rá, <hesitation> ndáríguu ga̱nu̱ꞌ rígi̱. <hesitation> nagó ú drígú xa̱bu̱ jamí xúꞌkhu̱ má naꞌga̱a̱ nagi̱ꞌji̱ naꞌga̱a̱ mba̱yu̱u̱ꞌ tiémpú nani lá mbáá mbá mbiꞌji jañiiꞌ ejíi̱ xíñúꞌ ikhúún wajiúúꞌ a̱ndo̱o najmídá exúú a̱ndo̱o ríꞌkhu̱ mi̱tha̱ya̱a rí yáá méjánꞌ mi̱ꞌtsu xúꞌkhu̱ rá. Ikhaa rígi̱ nurakhuáa̱ panélá naꞌphi̱ naꞌphi̱ jma̱a rígi̱, phú mindaꞌkhoo ú iyasku̱ꞌ. rígi̱ e̱yo̱o̱ nákhí ada̱ ikhúún numuu rí phú mithaŋuu mangaa, ikhaa numuu má rí nani̱gu̱ꞌxu̱ nákhí chákáa̱nꞌxu̱ꞌ ikháa̱nꞌxu̱ numuu rí mithaŋuu rá. Nda̱a̱ꞌ i̱mba̱ rí ma̱goo mi̱ꞌtsu. I̱ndóó má exúú ganu̱ꞌ ríí mba̱yu̱u̱ꞌ wéñuuꞌ iꞌga̱a̱. Xúꞌkhu̱ má mangaa rígá rí nutháa̱n maxúwíꞌ ajan xúꞌkhuu maa. <hesitation> rí maxúwíꞌ jma̱a yaja phú rí nani̱gu̱ꞌ mangaa, nánguá iꞌphi̱ wéñúu̱ꞌ xúgi̱ rá mbaꞌja <hesitation> ma̱goo muni̱ méjánꞌ. Pero rí nani̱gu̱ꞌ ma̱gaa rá <hesitation> ríí maxúwíꞌ jma̱a yaja, ikhaa rígi̱ rí nuni̱ méjáa̱nꞌ jma̱a naaꞌ- naꞌga̱a̱- xúmá rí maxúwíꞌ jma̱a xtílá rá, xkhua̱ꞌnii má ejii̱ rígi̱ꞌ, ndoo̱ má rí mixtiꞌkhu rá ríí naꞌga̱a̱ jma̱a yaja. Ikhaa rígi̱ má rí nánguá má iꞌphu̱ xa̱bu̱ tiémpú rígi̱ rá, i̱ndóó má nakhí wajiúúꞌ wáa̱ rí naꞌphi. Numuu rí júwá xtílá má mangaa rá, jamí xúꞌkhu̱ má rígá má ñajunꞌ nandoo nutsii̱n xtílá naꞌphuu̱n <hesitation> ra̱ꞌkháá e̱wéndoo̱ yaja. Ikhaa rígi̱ rí phúú nani̱gu̱ꞌ <hesitation> nagu̱ma méjúúnꞌ nákhí wajiúúꞌ nuni̱ xa̱bu̱ xuajñu̱ꞌ.